<noise> nkiq'ar la q'aq taqee' la banco re' ree' wula ke'ab' wach ree' reeh qa'sa moo naq'aram are' je' naq'aram la banco reh re' ahpa' nawoqsaam meeya re'ee winaq taqee' oo kik'amqa re' meeya chikameel ja'ar re' janaj banco o banco naq'aram ja'ar je'tii apa' nak'ohla naj b'ach naj re' xiila re'ar re'ee b'anooj de chee' wula re'ee re' rooq janaj re' <hesitation> janaj chee' wach nach'oq re'ee y naye'pa je'laa' wul ar moo nak'ohla panaa' re' re' wul moo naq'aram ja'ar janaj banco